ס'איז מיך נישט נוגע, ווייל איך האב נישט א פארטנער <hesitation> וואלט איך מיין אז נישט וואלט איך געוואלט גיין מיט פרענדס, האבן אסאך אסאך פאן, גיין אין אלע פלעצער און זיך מאכן משוגע, און כ'מיין אז ס'קען זיין מער פאן